Ingye erikulha lyaghe nga- ngakulire n'amukaka wayi, neryo kandi thwabya thwikere omo kyalhu mwakutsiibu, siyiri masenyerezi, n'abandu siba ebindu binene isibiriyo inihali iyiri ebi ebiringa bithwa, neryo emibiri eyathwaa thukakolhayo eyabya yikathwingirirya ly'eririma, neryo ithukakolha buthuku ihembe erilhebya ng'okuthwamabyahu, neryo mukaka oyu inakathweghesaya erikolha emibiri minene nuko obuthuku amalhwaho neryo ithwangabya ithwanganayithekaho n'omuthwangabya ithukine bana balhere. Ithukabuka omo bukyakya kyakya, ithwaghenda omwirima, ahandi ithukanaheka endenda thwamabya ithukehingira ngahali ithwaheka endanda neryo ithwee sikabya ngasaha musanju, omwisi inamabirikala ithwikalha omwirima ithwalya endanda eyathulhwe ithwabiheka, thukibya thwabilyayu kandi ithwathasyasuba oko mubiri owathulhwe thukakolha mupaka ah'obuthuku bukirira, neryo kandi ithwakulhuka ithwasuba eka, thukibya thukahika ng'eka ithwaghenda kandi okwa lhusi thukarondaya amaghetse kandi aw'eritsumbamo ebyathukerya thukakesya n'ebyathuketsu ne- n'ebyathukesyalya omwangyakya kandi thukatsinduka thukahinga.